Ra-Raha ohatra ka lapoaly vao novidiana vao aingana an <hesitation> dia ezahako kikisana amin’ny <hesitation> sotro plastika ilay izy na zavatra plastika azo hikikisana an’ilay sakafo m-miraikitra. Fa raha ohatra kosa ka hoe lapoaly somary efa <hesitation> somary nahazoazo <hesitation> taona, efa ela nampiasaina an, dia tonga dia kikisako amin’ny <hesitation> amin’ny paille de fer ilay izy dia sady <hesitation> sady sasana amin’ny savony ihany moa izany ilay izy avy eo.